Ka hana ʻana i ka saleta huaʻai ʻO ka mea mua ke koho ʻana i nā huaʻai like ʻole no ka Saleta. Ka mea ʻelua ka ʻokiʻoki ʻana i nā huaʻai. Ka mea ʻekolu ka hoʻohui ʻana i nā huaʻai i ke pola. A ʻo ka mea hope loa ka ʻai ʻana i ka saleta huaʻai.